إذا تجدمت يعني أسبوعي- أسبوع يعني في المستقبل أول شي بشوف كيف تغيرت الأمور ويمكن في تقنيات جديدة أو أحداث يعني مهمة صارت، وببحث عن الأخبار أو المشاريع اللي كنت شغالة عليها، وإذا يعني في تطورات مثيرة أحب اتعلم منها وأطبجها وبس، والتجربة يعني بتكون مليانة فضول وشي جديد يعني ما عشته جبل كدا.